عشان تسوي سندويشة هذا شي سهل جدًا يعني، خذ أول شي خبزتين وبعدين حط بينهم أي شي تحبه زي الجبن والطماط والخس والدياي والتونة، كمان ممكن تضيف مايونيز أو مستردة حسب ذوجك، وبعدين غط الساندوتش بالخبزة- بالخبزة الثانية واضغط عليها شوي عشان يتماسك، وبالعافية.